लसण अर प्याज ते अगर आप लंबा समय तक रौखण छिन चाणा त सबसे बढ़िया यन करा कि तेते कभि भी लसण अर प्याज ते नमी वलि जगा पर नि धन। जमू धूप बढ़िया खिलदि, तीं जगा पर लहसुन अर प्याज रौखण चेंद। तमु धन्न चेंद, ते से क्या व्हंद लहसुन अर प्याज ज्वो चि लंबा टाइम चलि सकदन। बस यीं बातो ध्यान रौखण। जमु धूप अच्छि चि, घाम मां रौखा तेते अच्छा से, सी लंबा टाइम तक चलि जंदन।